Nuu nunataji ihá un tu elejido nuu tináo vilu anradó nak indii nana tila'a kachi nane vinlu anrán ngutu ichia nani ní iño akachí nguu tanrí, he jun kubuu chinuu, nuñua yutu ve'e kue ngun kandun ndavan ndó kuu ndu vilo'a tetin kuchu nrachí venjinudu ngue unrén ñe kuda'a kaxhii mé'en, kuchane yuvu ngo tikaji tina yii nikuka vilo ngo indió.